Vassar um tuu jaos, et naklu sisse pessäq vai midägi muud koputaq. Väega pall'osit asjo um vaia vasaragaq koputaq. Kas katski lüvväq vai mõlki lüvväq vai hoobis sillembäs lüvväq. Vasaraq ummaki tuu jaos tettüq.